أول حاجة هو كنزولو هداك التصرويلة هديك لي كانت قديمة وكنجمعوها وكنتخلصو منها وكنظفو للطفل الأماكن الحساسة ديالو باستعمال واحد كلينيكس المبلل من بعد كنجيبو هاديك التصرويلة الجديدة وكنركبوها من تحت الظهر ديال الطفل وكنخشيو فيها داك الجنب ديالها لي كيكون قدامنا وكنوليو طويوه على الدري أو الطفل الصغير وصافي كنلصقو دوك اللصقات من جوج جوانب وكنتأدو بأن ديك الحفاظة راها مدورة على الجسم ديال الطفل بأمان.